<noise> וואס א וועלגער האלץ ווערט גענוצט פאר. א וועלגער האלץ ווערט גענוצט צו אויסוועלגערן טייג. <hesitation> אויב מ'וויל מאכן- <hesitation> ס'ווענדט זיך וואס מ'וויל מאכן. אויב מ'וויל אויסשניידן די טייג אין פארעמס קען מען עס מאכן גראד, און אזוי ארויפלייגן די פארעמס, און עס אויסשניידן. מ'קען עס אויך נוצן צו מאכן קאקאש קעיק אדער קיפעלעך.